<hesitation> lidiku lianga linene mukibala kino ni mwe- mwe- mweli kumi na mbili mweli wa kumi na mbili chikira ni goli lwa jamuhuri lidiku liena hilyo ndakandalaa ndola wa lubebe kali lidiku liena hilyo lidiku lia ndiibulwa nehula kandi ne yekibala kia kenya sasa mhetza nehulahi lidiku linene sasa ndendi nohula yanje yakuibulwa nohula ye kibala kia kenya kandi nohula lidiku lianje liokuibulwa inzi ndayanza lidiku ila sana sichira ediku ilahi ne lidiku linene hasa kabala chetu kibaa kisherehekea kuba ekikora kanaili halafu nzigane tza buza nisherehekea lidiku lianje lia ndiibulwa sa lwa lemboola lidiku liene lia ne lidiku itahi sana kandi lidiki linana sana ndalyanza sana kali sahi ndi niinda tza shiduke tza lube karibu kuduka lidiku lem lla ndio.